Los cocodrilus gastan la su quexá rehuerti pa caçal i las sus presas matal. La quexá delos cocodrilus, comu te digu, es mu huerti i les premiti d'entallal alas sus presas assinque si te cais cerca estás aviau. Es delos recuerdus o delos mieus assín más grandis que tenemus, de cayel-mus al augua con cocodrilus cerca, o los documentalis essus delas ciebras passandu el ríu i los cocodrilus asperandu la comía...